Për të organizuar një dollap të rrëmujshëm, fillo duke hequr të gjitha sendet dhe ndaji ato në kategori: rroba, aksesorë, këpucë. Hiq ato që nuk përdor më dhe ruaj vetëm ato që të duhen. Pastaj, vendosi sendet në mënyrë të rregullt, duke përdorur kuti ose shporta për aksesorët dhe duke varur rrobat sipas sezonit ose llojit.